Derazalarni tozalash qiyin emas. Ularni nam latta yoki quruq tozalagich bilan tozalash mumkin. Quruq tozalagich bilan tozalanganda hamma changini ham olmaydi shuning uchun boshda ularni nam tozalagich orqali va undan keyin quruq vosita orqali tozalagan maqul. Shunda oynalar toza bo'lishi mumkin.